Ny siramamy zany e, da matetiky alay avy amin'ny alalan'ny voa-kazo, ohatsy fotsiny zao e ny fary. Ny fomba fanaova azy io ô da ala heky i voa-kaeo igny, lafa haza amin'izay voakazo igny e, da trandrahina tao ny roniny, diovy amin'izay da avadiky ary masaky mba azahoa siramamy.